Iu sugnu na pirsuna ca nun ci piaci tantu lu sport, ma ogni tantu cu l’amici vaju a jucari a palluni o a tenis. Nun talìu lu sport pirchì preferisciu fari àutri cosi chiù mpurtanti pi mia, inveci di pèrdiri tempu a taliari la televisioni. Sacciu ca fari sport ajuta la circulazioni di lu sangu e ajuta a stari in saluti. Sparti a chissu, ajuta li mùsculi a ristari flèssibili e fàrisi chiù forti e resistenti.